صفر حداش خمس وستين أثنين وعشرين سبعة ثمان خمستاش عشرة اتوقع هذا رجم مو حقيقي وأنه لو حقيقي بنعتذر لصاحبه شو راح نساوي يعني هذا رقم.